Fikajian̈a legiomo àby io arakaraka ny legiomo kajin̈ao aminany. Izikoa izy maiky izy maharitry taon̈o raiky mahery na taon̈o raiky sy tapan̈y eo, fa izy koa izy tsy maiky fa izy direkity natiorely in̈y fanjava raiky fo izy azon̈ao akajian̈a de ataon̈ao amy plasy tsara koa fa tsy avela-ambelan̈ao amy mando-plasy mandomando àby ren̈y.